أماكن زرتها مؤخرا، <hesitation> زرت مؤخرا وادى بنى خالد، المناظر اللى فيه وايد حلوة، طبيعية، الطبيعة كانت خلابة والمياه صافية تخليك تحس بالراحلة، كان يوم جميل وممتع، حسيت فيه انى إنبسطت وكمان روجان بالذات لما تكون الطبيعة خظراء، كان الجو وايد حلو.